माझो शेजारी खूप आवाज दोरिला तोर हांव तेका बरे पोंण सांगतलो कि बाबा माजो आवाज व्हड आसा। कमी द्रुंक जाता का मून विचरतलो।